Obira ijare arese mene nako wosi ojomo ka <hesitation> ka jadaene ingodumu nako bira igugurati wosi ojomo ne maruka naoko isosos ikekecap <hesitation> nako nao bira dema igono mane lo <hesitation> naoko isosos mene lo kai jame.